Este lusou jenara chií jiiñ vila chií pos diferente kaa kuutu jenorate chií vilon pos ñasa anotutit vele jenadé chií jenotif teñí, jamitutu ñin vio, jamitute te este luson chií pos luson ñtiñtutit vele, ñtiñtutit contu ñtiñ tiñotet chiñon, ñuunoti te ñtiñtutit chiñ noun ni a vees nu naou soun noun kajoute te intouare nu soun kachitutit nuuyou, nu noun íoo kentaare voo nu tuo teu yuu ni kuu kuutu luson te vilon sunu kachitu chií íoo hora este. Buuno kinií yua ñtiñtutit maa ñtiñoti jatiñi yeetuñi intiiñ noun joo intsañtutit laou vele ñoo maa koo tiñií.